Laha ny fiasan'ny fangady moa zany de mazava hoazy hoe fagnadia tany ohatsy hamboly vary na hamboly bele, amin'ny alalan'igny avao koa fangalia vokatsy lafa hoe mamokatsy. Zany hoe tena ilà zany angady amin'ny fambolea eo amin'ny <hesitation> tantsaha surout fa agnyambanivohitsy; eny e, ilà koa moa zany izy na am- an-drenivohitry amin'ny alalan'ny fambolean-kazo. Zay zany famariparitana angady hoe, hoe fangadia tany.